Yani kuli yomga fachimun, <hesitation> uzbul marrika ya maratainga fachirun, fachikogon saatein talatalin belkateer ulon digita tigjiseko akhirojisekoga, <hesitation> talata saat arbaa saatlo weida nogjiru.